Iyoo, inyalte a múgur, he ffomte filli ma fndúba, fndúba, fndaŋ ma gimandi ngi gí mo, gimanda wi gi gi mo. Wee tinga, byaanti billi ma nyóbti ndaani gimanda, atonɓi ma fana njaloo njali anyaanti be uleey bari gimanda fana; angi mahla angi gege mo wii womi willi ma. Iyoo, gingúwagug bóg fana, bég fana ndi gimanda bingi ñób mo megesi gaajom bàa ma. Bég fana gadu a gyíŧi ma húri binyóbdi ndaani gimanda. Ngi gyíŧi bisoonji bisoonji bigolla bógi, baa giwéli bógi, bég fana gimandi bingi yóbodi, gimandi mbúŋ bigolla gaaji ma, a gmaa gwaliyom bàa ma nyaanti gimanda. A gmaa gi binto ngegegi, búri binan mada yaa, biñaŋ bimahla, bembe nboŋ bigadu a gyíŧi ma húrin yaa binyaanti gimanda;